<noise> To mi yiɗi mi hefta no irin godɗo to no godɗo wooni mi eman soobirabe maako. Mi yiɗi mi laara irin kala soobirabe godɗo may maari. To mi waadai banni se mi eman hakkilo godɗo may. Ko waadata kujeji maako heba mi annda ko irin kala moy on godɗo may wooni.